سچ مُچ دیر نال پہنچن دا کوئی وَدیا کارن ہووے تاں جھوٹ بولن دی لوڑ نئیں۔ پر جے کدے ستھِتی بن جائے تاں کُجھ چست تے نویں طریقے نال گل کرنی چاہیدی۔ ہی پہلا تاں سمجھو کہ تُسی کِنّی مہتّتا دِندے ہو اُس میٹنگ نوں۔ کہو: میں نوں میٹنگ تے سمے تے پہنچنا بہت ضروری سی، کیونکہ ایہ میرے لئی بہت مہتوپورن اے، پر افسوس رستے وچ ٹریفک جام ہو گیا۔ میں کوشش کیتی کہ کسے ہور رستے توں آ جاواں، پر ہر پاسے ٹریفک سی۔ جے ٹریفک والا بہانہ ٹھیک نہ لگے تاں کہہ سکدے ہو: میں سویرے ہی نکل گیا ساں پر گاڑی دے ٹائر پنکچر ہو گئے، خود ہی ٹائر بدلن دی کوشش کیتی پر سمیں زیادہ لگ گیا۔ ہور اک ہور کریئیٹو بہانہ ہو سکدا اے: میٹنگ تے اُندے سمے اک بزرگ ویکتی راہ چ گر گیا سی، مینوں لگیا کہ اُنہاں دی مدد کرنی چاہیدی۔